Nteyu ja kayena taka ñuú nu ñuú na yaa jin taka nayu ñuu ja ka keta'anna ya'a kutu, ka kantu nteyu u'aá ka ka'antu jin nteyu luli un xi nteyu nteyu ja ku nteyu ja ku jin nuni ntuxa, ntuxa na ka'anto jin, kue te nuku'un inna ntuxa nteyu ntuxa ku nu ja ka yeétuna taka ñuú ya'a ñuú ñuuka'anu ya'a jin ñuu veé ka kantu mana jin ñuu ja ka ɨó yanina ya'a, in ñuú leva kantuna jin inka ñuú yaa suni, ñuú linda ka ka'antuna jin inka ñuú yuan suni, nayú yuan nayú yuan ka yeí ja ku nteyu ntuxa ka'antuna, nteyu ntuxa kutu ja ka schootuí nuni kuijín luli ka naka'itu nuni va'aun te ka sichoói yuan te ka sa'atui in nteyu u'aa luli jin in kuñu chuún <hesitation> xi kuñu kɨnɨ luli ñuan te ka chu'úntuña nu nteyu yuan te asu yeé te yuan kua ka yeé taka ntaá ñuú ya'a suni yuan ku a kayeétuna te suni asu xaán nteyu luli ñua.